فيه حاجات انا محتاجه افحصها قبل ما اشتري عربيه او موتوسيكل مستعمل، اولا الفحص الخارجي بيبقي علي الشاسيه والهيكل تاني حاجه المحرك، تالت حاجه العفشه والفرامل والاضاءة والكهربا اما الفحص الداخلي لو للعربيه فاللتابلو مثلا والفتيس، السجل والتاريخ بتاع الصيانة بتاعة العربية او الموتوسيكل